Aha quiemah, nicniqui nictzicus pero amo amo nihmati aquih nun quimatih, aha de porque nicnequi nictzecus, aha niqui nictzecus para neh satepa neh chichiuas, aha, neh nicchihchias porque amo nicmati pero yeh acah ocsenteh quimati ocachi que naha aha.